Izaho aloha a tsy tena dia misakafo amin'ny hotely matetika isanandro aho a fa ohatra hoe indray mandeha isam-bolana. Dia hotely tena tiako idirana a dia amin'ny pizza ireny.